So ko tawi aɗa yiɗi defde maaro suusi galle, a defan liyam ma, e fof bannge haa ɓennda. So ɓenndi, ni woni ndefa maaro ko bannge. Ni woni sa gayni kocca maafe ɗe mbaɗa dow maaro ko.